Di ngaha ma loa kair tenggo <hesitation> ngina kaire anuni mapaling ngaha semangire oi niwa lao dolu janga, paling semangi siare <hesitation> di makatenggo serumbu, tenaga, de nono oi niwa labo dolu janga, siare kacamponi pala doluka wati loa weha wea maburana, weha wea ma monca poana na, na sanggini dolu jangaka kango kacampo labo oi niwa rau sekitara dua tolu ciru tergantung ne'e ndaimni, na kandeni aina taumu ma bura siaka ma monca mpoa, ede ku mapalinga na wancuku tenggon siare. <hesitation> watisi re mboto ni mboto pahu na ma dinggahare ma dinono rau, <hesitation> loi sabia atau watisire kampuja, watisire au rau kaman kalo goa rau loa rauni, kalo dinono, kalo dingahare kandere dolo janga labo oi niwa edepa ma palinga tenggo, na wancuku tenggona siare, kalo rangina kai aka dana rasaka.